Izy raha ohatry e biby mitovy! Da afaka mifampianatry, fa raha biby sy mitovy magnano akô gn'amboa izy ame piso zao, da tena sy, sy afaky mifampianatry io! Magnano akô ny akoho zao an: ampenarin' e zanany e magniliky, ampenarine zanany e mindrano.